פִּלְחַקִיקָה אֶלְשְהְרַה פִּיהָ בְּזַאף דִּיַאל אֶלְמַזַאיָא, בְּחַל כַּאתְחַלִّيك תּוֹסַל סְוּתְּך וְתּוֹסַל אֶלְאַפְקָּאר דִּיַאלְך דְּגִ'יַא לֶנָּאס וְכַאתְעַטִּיך פְּרְסָה כְּבִּירָה פִּלְחַיַאת, סִוָּא פִּלְמַגָ'אל אֶלְמִהְנִי וְלָא חַתִּי אֶלְשָּׁחְصִי וְאֶלְנָּאס כַּאתְקַדְּרְך כַּאתְכּוּן עַנְדַכ כּוּוַּה וְתַּאְתִּיר, וְלָקִין מִן גַּנְבּ אַחַר אֶלְשְהְרַה כַּאתְגִ'י מַעַ דַּغْط כְּבִּיר הַאד שִי כַּאיְחַלִّيك תְּחַס בְּרַאסְּך בְּוַחְדְּך, אֲנַא כַּאתְבְּקַא בְּוַחְדְּך חַתִּי פִּוְסְטּ אֶלְנָּאס. אֶלְשְהְרַה כַּאתְכּוּן זוּיְנָה וְלָקִין חַאסְּך תְּכוּן קוֹוִי בַּש תְּקַדֵּר תְּעַיִּשְּהָ בְּלָמָּא תְּדִיַע נַפְסְך.